Makanan tradisional yang ayo sukoi yang sayo sebutkan tadi tempoyak, kenapo sayo uko nyo, kareno tempoyak tu raso nyo tu unik, unik nyo kenapo dio tu asam, pedas, manis raso nyo macam tu, jadi raso tempoyak ni, ado raso asam kareno durian, campuranjugo pedas kareno sambal nyo, jadi sayo sangat suko lah samo tempoyak, dan jugo tempotyak ni, salah satu makanan tradisional ari provinsi jambi terutamo, bukan dari provinsi jambi jigo, tapi dari melayu lah tempoyak ni, jadi kareno makanan tradisional tempoyak ni dapat di temui di jambi banyak, jugo kito sering bikin lah dari pado beli biaso nyo orang-orang jambi ko bukin dewek, bikin dewek tu lebih dapat lah rsep nyo dari nenek, nenek mamak turun temurun nah begitu.